'O ko'u mana'o kēia. Ma kēia kulana makahiki o'u, ua ho'opa'a 'ia no'u lohe'ana. I nā ho'olohe wau i kekahi mau mea apau a e maopopo ia, hiki ia'u e kuhikuhi i kēlā mau mea apau i loko o ko'u mana'o a maopopo ia.